Kosele iri kanje noy goduɗa, e wodi iri-iri fere-fere fa ɗun ɗon e wodi kosan be'I, e wodi kosan bali, e wodi kosan nagge, e wodi kosan gelobe, e wodi kosan soyabeans e wodi kosan maro, e wodi kosan ɓiɓɓe leɗɗe, e wodi kosan karehi, e wodi kosan bali, balije e wodi goduɗe kosan e wodi bafe latiɗi e wodi kosan ɓe kosalita e tawe fere-fere